Kuako jae mbaerajɨ yandeiño ñavae yande yeɨpeva, oïme yave ñanoï yembambeko, araji, yaipota yave yayaporai mbae, aguiyeara jaeko anita ñanoi yembambekoreta, oimeta mbiaguaju ñanoi